दुनिया मुझ अलग अलग भाषा का सटीक संख्या बोलना मुश्किल ओ कैकी कए बार एक हे। भाषा की कए बोलू हो और किच भाषा हो की अनरेकोग्नाइज्ड बे आतीना हालांकि अनुमान के मुताबिक दुनिया भर मुझ लग भग सात हज़ार के बीच अलग भाषा बोली जाओ जिनका रूप ओसो